woodi ɓinngel feere o ɗo woodi anndal numo, <noise> to o numi huunde o ni waɗay, ammaa to jotta o numi huunde o ɗo waɗa huunde may say o numa huunde feere say jee o fuɗɗi may say bonna say o nannga feere. to o numi <hesitation> o hoosan huunde feere o ɓila ɗum dow ma ji to to o fuɗɗi numugo may o ɗo ɓila hunɗe may say o meta o numa bo o yo fa ɗum say o dinnga yofa ɗum say huunde may yana nonnon nonnon nonnon say o numi o waɗa pirowal say o waɗi pirowal bo pirowal bo ɗo fi ra, o wati himɓe haa nder say bo ɓerde ma konimani mo o sakkina pirowal, o yo'fa pirowal may o laara pirowal may ko gal fi ray be hoore ma gal, say o yo'fi say gal yeni haa nder maayo himɓe ma yi nonnon nonnon hanko bo har himɓe dinnga hulugomo.